ہونۍ چھِ سمٲجی مخلوق تہٕ محتاط تعارُف تہٕ مثبت تجرُبہٕ سۭتۍ چھِ عام طور پٲٹھۍ باقی ہونٮ۪ن سۭتۍ مِلنہٕ سۭتۍ لطف اندوز گژھان۔